أنصحك أن انت أول حاجة تتحكم في الكميات اللي انت هتاكلها اصلا عشان متاكلش حاجات زيادة وتقلل السكر بقا تدريجيا لحد ما توصل أن انت مفيش سكر خالص وأنصحك كمان أن انت تهتم بالأطعمة اللي فيها ألياف زي الخضار <hesitation> زي ما قولنا تتجنب السكر خالص هتعتمد في السكر بتاعك على الفاكهة سكر الفاكهة بس